Írem adorn are-rome îye onor. ke ntack uguru mme gaha eneyen nguru níe atte uguru agam adack-adack. agam uguru agama abiak. írome adorn but uguru mme ígaha etho. ette uguru agam but nniren adorn-ebi ke ntack awa. ke ntack awa-wan mbiaha-mme oven wor igene ja arem mme ayebe ma areme ayebe and sienne nna ashi nne awor onor aguma aqium-aqium oven adima aye-be uguru nge nni írome adorn achi. mmoro-wor ugume îdot aje kuba ibid oven ke ntack adot mme aje îbîd oven atoh mma sughuren arear wor atoh sughuren enye igbarah iye îrî-íshi uguru ishin nne yene. nne yene ikbuk ame igama. arí sunor aduck nga agama uguru akanna mbiaha je abbe agam uguru ke ntagha agam uguru iriome adorn. ngabe atteh agam nnor-ni ubí agam agbad mme ase mbiaha ke nsort. agbarime asah ke beh nsort. ju ukpem ayo abba kanawor ke ntack rgbi wor abbe agama Nni inep íye anor mbe îgaha nne aba amid. nni inep îye anor mbe-igaha nne yene abbe guni uguru asa-sor abbe ke ojoi ke-ntack ugabe attoh adum ewe amang adini erem oven Then ava-ava ku iganne bene asasor ayo utu ugam abonor gba nsort anim-anim your obio obio-bia dudu ishi ke sughuren nge kana-wor íkann. wor ishi ke obuck aye íkí ishi agourho sughuren. uguru agameh igaha nne benni asuno irep oven. igahenne ase orbuck nni afion-mme. ke ntack agam mme oven ire wor ikpaga-awor atte uguru agam arenne ntaik irome adorn agam. ivai agam oven kpor-kpork atte uguru agam. irome adorn agam ke ntack uguru igbange ikanna wor oven igaha oven arem mme iyire agam atte uguru agam anor awan wor amuk. ke wor anor awan ye amuk ava rume-nne obio onor and iuuck ayo iuu rume yo-yo-yo-yo mme ngwag ayor ushiga api iyourwor ke ntack iuuck ah. ke ntack iuuck ah íreme yo-y. mbiagha ashiga abbe amang agend mbe. atte asasor ayor yene mme owi-egbi yenne gbagha areme bug. uguru íreke íkpagha denne. mmorockho onor wund uguru ìdot gigaha nne amang obuck aje se ke oven wengi íte mma onor ishími. ke ntack ívuck ame. mme bah ívuck mbía ayour. uguru inep denne. arí îshin nge ari remme Onor îgaha onor wor amara achiga attoh ki îtoh we înep nne ja akibe írem oven dem oven îdít îdít se kpa gameh agama uguru amang akanna uwem. akana íbiaghe ayo. akana onor kpor-kpork je agwon ayo īshi nne ke educk eneb. agwon mbíagha íshiga ke educk eneb. atono awan edan-dane onor wu gahanne agame oven. imeh nge abbe agíma arem odum abbe înep. arime adorm ayour înep nwe agama uguru. jegba gameh agama adorn enh eroí-rom. uguru eromí. ewe eromi-ye aka owen ton gba nsort nne ame usune je ame ugaha mme yene ame urem odum. mme remí edan-dan onor areme-arem odum osume. mme remi edan-dana onor areme ayard ushid. mme remi edan-dana onor areme ase ka-kuba mme remí edan-dana onor aguma akwa edom-dum ren. mme remi edan-dana onor areme îjagha ashi eyin ngara aje ayen oven mme ǵi riomo adorn. mme remi edan-dana onor akuba anuck mbia habe aj́e anu ńgara. eremi edan-dan onor areme-areme oven ene. edan-dan oven îre īmang agume aje ren mboro mme íntack eh ngabe gumarem abbe guma mme uguru. uguru dotmeh. adot meh aduni. adot meh aduní. agwa arem ngí ímang wor ímang îse ke agard. mmoroho arí íshine yen nu ye onor adorn ere-rome ewi yourwor adorn ere-rome nye Kuba adorn ere-rome mme bum anard ke nsort aha rem adorn ere-rome nwe inagha onor ígod-ígod ke ntack ínagha onor ígod-ígod nge ari gama îshí uguru erene esen unum ígama aku usu. iŝan wey ke obuck mme rockho anep odor agakana. ngaha abbe ashiga abbe kabba kane awor. akana wor înep-înep īgana anor kana agbe atte mme akaguma bet ukpagha isome ammeh anor wor abbe akanna. mmebe ashi oyina aku-abe akana beh. akanna-be ashi mbiagha-beh. akana beh. akana-beh mma bana abe. akana beh akana ashi mme mbaise abbe. akana be akana beh ashi mme ojoí ení abbe. ke wor abbe kaname íyea. íkanna ewe íre-gbe ke íj́e osu-su írem adorn erome-rome îreme ke iku good. anor good akiba arome adorn enwe ímeghe ntagha uguru. aku atteh uguru agam arear nne onor wor ubu-beh. enwe arear nne onor wor ubu-beh shine eserk ífu wor ere-rem. ífí-fu wor eserk mmoroho egbi ntaguma-mme. wuneˈmme aguma ke eyerk educk. agame ke eyerk educk edup gba mme onor ínep-bí. ava gba ínep-bi ke ntack ha orock ngu dan wor nne ínuck mme utu ame esan ugm uguru jag onor wey ukana Ame eyerk heh orock kana onor, akana onor zee kpark ke ameh onor ideghe uku kana wor, sei eyen eweh inep, awan, agam uguru igaha-nne yene onor wu kawor ke ette ren awor agare ke ishi-oven ama ke ohiyeni ushi, shine uguru ewe agam ke-ntack <hesitation> ke imme adorn ame ke ame eten ayour weh ke erome adorn ure, ewe ite ke irome adorn ure aka shini inuk nye ke mma ame bagke sum-sum aria ke ntack uguru agama ure nne areak ke, sum- sum orock ute wi sani, mbiagha asumer ashi-oven, ashi oven ini gube isabe, ohor unuge uke wor, ohimi ushi oven imi sumeh, agbe arime asi ugba abe attie idama asan mmigaha adorn ere-rome, ke adorn ere rome uguru ngere ame akame uguru wor isa mme orock amme je, iregbe, igam gbe otu wirear eyerk utu wi rear gba kpor-kpork mme amangi, atteh amangi arem awini adorn, atteh amangi arome mbiaka adorn, atteh amagi arome akaka adorn, shineh amagi <hesitation> asasor adorn, shineh uguru ewe mme agam, ntegha adorn adorn ero-rome iku jeni ere asunre je agam adorn ero-rome. Wan mme ashine yene anor-mbe anuk aka wor kpor-kpork abbe agama adorn ero-rome ngu rem adorn ero-rome ayo. mme atte wam ke nsort ayo ashi oyinna agam uguru. agam uguru ínep-ínep aye awem. uguru awe ke nsort ame igam ugo. agam ugo uguru atte ugo igam íshineh. uguru enwe ka-ke uguru eshi. wubib adubor oven iqiuo ke anor ayen írem atteh nne ame usnor ínard adorn erome-rome îgaha nne aje-ja anard orse. orse mbug. je-kpagame je uguru enwe ifu. adorn eror-rome ir̄e ke uguru embug. ke ntai egbe idot wor sima. eyerk eyerk orock idot woh sima. bìagha nga egbe akiba ke ameh. akaka your ngu kuba ke ameh. asasa your ngu kuba ke ameh. den uguru enwe. eyeah uguru enwe ava. ava gume ago mme bene ashime. ē mean. íjagne yene adorn ere-rome ka ame ire ke uguru wor agam iye. mmerock ho ajaj-e aguma uguru. igaha nne. uguru enwe ugug mma j́eni îgam oven ayo kpor-kpork ere ornod-nod adorn erer-rome wi erome wor mme ayeni igbe aje eneb ke-ntagha adorn eror-rome uwe irek-ke anor enye ewe. uguru isunor ashí onor idaghi ushi je adorn ero-rome wor erome

Aka woni agbe agwe ougaham nte komo mma gu utte adorn ere-rome ugam uyour son eyiha utte adorn ere-rome ugam uge mbiagha, utte adorn ere-rome ugam uye akaka your, mme asasor ishineh onor enwe ugba ugu tuma ke uguru enweh, umang uguru enweh. den ja adorn erome rome we ire ka ameh, adorn ero-rome ke ame ire ke ntack eh ke egbi wor arer ke utu uguru enwe uru weh ke orbuck mme bah amang aren oven ke nsort ame, je agam adorn erome-rome, sai onor wor aforowor agima adorn ere-rome, amang mme agwe uguru enwe idot wuma imeh oven wor, ndige ke esa sa mme uguru iromi den-ne ke wor irome ye denne awor onor wor ikiba orbuck dem mme ke educk wor egbi inep mme awor, inep mme mbiaho, inep mme asa-sa awor, inep mme aka-ka wor, inep mme mbiaka, inep ishi mme anor eniha, inep ishi mme anor atte eniha agam ke ntagha ubaghara atte nwa ke onor ire ke educk ebi kpa ke etto, ebi kpa ke etto oneh goni, ke ikan wor ikanna anor ke oyinna, ikanna wor anor goni wor akanna se igpa etoton ishi ye akaka, ishinye eto-ton ishinye ane yoha wu imageh onor beh akana meje ayinna so irem irem awor onor oven wor nde ge sah mme.

Mme anor mbe agam uguru abbe onor wor. onor wor toy jagha ije urai obio ren ifai ke abani jeni ure. enwa kanu kpor-kpork aría ke obio ren jeni. bagaje kpor-kpork abbe amang aye onor abbe anuck anor mme anuck nye ke ren enwe akawen agbe adit mme gba aru wa-ru-wa adorn erome-rome uguru ewe. ire-rem nge abbe adit nne agubor anad gba adorn ere-rome uguru enwe. írame utu ukubor ije usu-sor agamara amin ashi mma ben nyouhe ngarah abi. uguru ame. ame yene nge touri-mme nna înep-nna mme uguru yo. uguru mme erem ojoi îni oh înep. uguru mme írem ke nsort onor ínep. adan-dane ren orse gbe viaha wor-ígaha nne íte wor ívaí aje īagha nyewe mme uguru mme oven abbe agama avagha mme den orse enwe. otu wor kpor-kpork ari nime uguru nj́e anor mme akwa mme kebe onor nna je ren ngwed ewe onor mma gwame. mme uguru mme rem oven enwe. érem utu ígimi-ínep mme onor. íkor kpor-kpork. anor kpor-kpork akima anuck utu we ínep-bi mme abbe mme uguru mme rem-meh anor agima anuck nna. mua doba atteh yene gba uguru agam. yen sai owor onor wone amang aven ke ntack uguru ífu ke egbi ame and ime ke egbi ame and uguru mme ba oven anor eyen wune mme gba edubor adot ígaha-nne attoh sughuren yene īnuck. inuck. inuck onor kam ane eyen mme bub ikbegi Anuk gbe agam mme isan. egbi ba egba suhu-ren itene wor oven kpor-kpork wor arem igam ke anor ayen. aje íboro mme jení-jení aye onun eh anor eyen. wa boro. wawor ete înep-bi anard ufen orbuck your. írem oven igaha wor onor usunne ere-rem ke je gaha nne yenne ashi utu ka-ka ne yen onor ugaha onor ugam eh uguru ubonor nsort ushin nge ureme. ke ntack sughuren îku uguru imagi ídit onor ke ízome. ava shime ga anor eyen igaha-nne sughuren euu bless wor, sughuren euu imawor. imang uguru. imang iyewor. shime ashine yenne. uguru onor gonni ishi. uguru wor agam mme je asa wer onor. rem adorn irome aka wen. areme adorn îrome anor. mme gaha uguru enwe igaha mme kake uguru and anor nga guma adorn ere-rum mme awor wey egbi kusor aka wey ke nsort we ashi uru amme biaka ashi uru ame. asasa wor ushi uru amme. aka ka awor ushi uru ame mbiaka ayo kpor-kpork ishi mma niaha abbe ashi uru ame Akari-kpor-kpork ari yeni nne won aven wu íre <hesitation> nigeria ewe kpor-kpork mma ke eyen ke euuro. uguru mme reme ke ere-rem îrem onor wor utu uguru ugam wa adorn îrome kpor-kpork mme uguru mme rem ke ere-rem. írem-onor igaha onor who dot uguru dot mme ke aduck wi ku înep. wor îmang adorn erome-rome iye wor. îmaang adorn erome-rome íye anor îdaghi yen mmígaha. igama uguru. ímí gaha gba adorn are-rome ke anor eyen